Kubukaghana omundu wamabirikulha kundi wukathungamu ebindi bindu ebyawuthikolhawuthi ebyawuthibana kundi ngerighenda ryosi rikaghana wukasangana emikyi yosi yabwayabikekelhuha, ebyosi byabya byabirighana. Wukasangana ekyindu kya wutholere eribya wangina kolera ngomwabuthuku buli obuthuku buke iwabikyikolera ngomwabuthuku buli so wamabiribya mundu mukulhu obuyingo bwosi bukaghana kundi wukasangana iwabilwalha ebilwerelwere ngebi pressure pressure ebyu. Wukasangana iwabilwalha ebitsutsa tsutsa, wukasangana omubiri owosi inabirilinga linga, eminwa yosi iya yikalhuma. Emikyi wukalwalha emikyi ngomwabuthuku bwembehu iwasangana iwowosi iwukanza iwasiba iwunayiswikireswikire omwangyingu.